Na lan kudo šayi yayoi dowo walla kafe yayoi dowo nja ma taba tamburo kamma seyerondo tiyingaro fuwunun yimia, kamma awo gultiye diyia da ma saminu gullimia, samisu gullimi, samisu gullimia kamma saminja ngla, saminjunu wayi towo awo gultiye bo, a gultuyadi illa samisu bes. Samisu gullimia coron tumu inji wayi a la kudum kayimanga woli tatanu yumu ti daanguyi tulja <noise> towo saminjimu saminjibo ngaaye ti dangu wuyina. Kuna awo samituro kuro bo na kamma saminimia samisumia adi da kiyi danangu dasu. Kuna ayiye duyeiayi kal, miškila duyeyiayi kal, a la kamma rumburo badiminawa walla a la akediwa kamma rumbu wayi kal, ah filan samisu njurkunu, ah samisu šayia tanu kon akedimia <noise> kamma da wunja da saminji lakin adi gullumbuwa kamma girayi gal.